Kap yë jayk yë verdura juë yë mët's xë tëkëk xë dun nya idañ ko'o jëjk myak i'idëp mokox xë tuduj xë pyut'sanë yë y kap oy dun jëxnayn y kok'o dun jëxëp jue yë pandu pyandu pyamdumam dum.